أفضل طريقة لإنهاء يومي هي مشاهدة فيلم جيد أو قراءة كتاب قبل النوم، تساعدني هذه الأنشطة على الاسترخاء والنوم بسلام.